Ha lejumoo saaňe de lejumoo la kuntoo man siaa bare biriŋ luumool naati bare ntool la jaŋwooto moom lejumoo la sotoo wo ka kaňi ňiŋ ëroo niŋ maayaa loŋko saaňe mbe daami ňiŋto maressass waatoo siitala woo lemu niŋaa koroossi waatoo siitale nsii soto bare niŋ ŋaan bandi wol tumala ntee jela kotike foo aňaami doo bare saňe woodu karoo karo iňaa ba a kaŋ kodi itee maan kodoo soto.